Ñy lilindraza mampiavaka any ñ'Ezipita: Aminy ñy fivavaha noho fomba ara fivavaha, manahakan'izay ñy fivavaha ndrozy aminy ñy simamy noho ñy fivavahany ñy krisitianina, manana ñy fety amiñy fombandrazandrozy rozy, manahakan'izay koa ñy fanaova ndrozy ñy fety no ñy fiaoñambe manahaky ngy ramadany noho ñy idelifitire, manahakan'izay ñy fanaova ndrozy ñy paka noho ñy fetiny krisimasy ezipisianina, ñy fañomezandroazy lanja ñy fiaiña ndrozy andavan'andro noho ñy fombandraza ndrozy, misy ñy fisikina nandesiny ñy.